اووه الحين أنا أقعد أستنى القطر ثلاث ساعات عشان يجى ، وين أروح المدة دى كلها ؟ ثلاث ساعات يبوى ووين ، والله شكلى بروح أقعد على قهوة ولا إشى لما يجى القطر، بعيدة مرة والله ايين يخوى ثلاث ساعات علشان يجى القطر ، ليه لا لا إن شاء الله إنها تعدى بسرعة إن شاء الله.